أيوه أكيد ممكن تحقيق السلام العالمي، بس يحتاج جهد كبير بين كل الناس والدول، أول شيء لازم يكون في حوار وتواصل بين الثقافات والشعوب، عشان نفهم بعضنا أكثر، كمان التعليم يلعب دور كبير لأنه يعلم الناس قيم التسامح والتفاهم، بالإضافة من الضروري معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، لأن الفقر والتمييز مسوين نزاعات كبيرة، إذا تعاونت الدول نشرنا الس- السلام يصير سلام مستدام.